أكيد بنسبة مية فى المية راح اختارك أكون ثعلب ،لأني منبهرة بالثعالب، تخيل يكون عندك إستطاعة تكون مكار وذكي وفي نفس الوقت مانك خبيث، لأن الفرق بين المكر والخبث زى شعره ها، فيك تكون جد مكار وجد ذكي، وتخطط وتساي وإنك ماحد يعرفك، أوف والله عجبني الفكرة.